barre agar innen unum itati ennan, manif akkan ittati ennan saa agar innen mal <hesitation> attiniii yaani innamma kam wor kas civilians takka <hesitation> yaani <hesitation> power it kannite katika jeshi te <hesitation> tima yeteni wonsun middas it tadibi unnum itatii ammo won ishia hankoa yaani training <hesitation> training hinkabdu dub won akkanan tun kullin wollollin duf ama oppo ama maeden haduin duff dandete ufira hindogortu, maana ak kawwe dan himbeduu wonsun dudu ishia akishin ishi midasen himbedu.